Kultura kanadeze është e njohur për rëndësinë që i jep natyrës dhe aktiviteteve në natyrë, me veprimtari si ecjet malore dhe kampingu që janë shumë të popullarizuara. Multikulturalizmi është një aspekt thelbësor i jetës në Kanada, me ndikime që vijnë nga shumë kultura të ndryshme.